komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld sjáum við umfjöllun ungra fréttamanna um viðburði Barnamenningarhátíðar í Reykjavík sem lauk um helgina og kynnum okkur svo uppáhaldsbók í krakka

við erum ungir fréttamenn og nú verða sagðar

lagið draumar geta ræst eftir Jón Jónsson var lag Reykjavíkur í ár Þórður Brynjar Logi og Erna Björg hittu Jón á hátíðinni og spjölluðu við hann ég hef ekki spilað á

áður þetta er í fyrsta skipti sem ég var að spila á

maður þarf alltaf að vera smá þannig að maður vandi sig mikið þannig að ég var

fiðring og sönglaði lagið nokkrum sinnum í kollinum áður en ég fór er að sameina krafta allra hvað fannst ykkur skemmtilegasta atriðið örugglega þegar Friðrik

þar bauð hann krökkum að koma og sauma út listaverk

verið að bjóða upp á

eiginlega miklu betur en ég þorði að vona sko ég gera eitthvað alveg geggjað ég vissi það reyndar en ég vissi ekki að þetta myndi ganga svona vel hversu lengi hefur þú

ég byrjaði tvö þúsund og tíu en

tvö þúsund og átján þá fór ég

mér fannst svo gaman að sjá

læra svo mikið af þeim þau eru svo sniðug í Breiðholti var sýningin Ronja og Birkir sett upp af nemendum í fjórða bekk Erna Björg og Hekla fóru

og kynntu sér málið hvað fannst ykkur skemmtilegast við leiksýninguna eiginlega bara það er komið að krakka þar sem við ætlum að kynna okkur hvað er það besta við söguna það skemmtilegasta

er bara hvaða lærdóm má draga af þessari sögu maður á ekki að trúa öllu sem sem maður sér fyrir hvern er sagan þínu mati sex og upp í allan aldur bara

segja of mikið farfuglar eru farnir að streyma til landsins enda sumarið á næsta leyti tjaldar eru komnir til Akureyrar og sáust spóka sig í fjörunni í